Magnato aminay bôka tegna hena matetiky atononay zalahy, hena io zany kaofa atononay zany tegna ataonao am'vay môtro am'vay môtro regny izy ata mamay tsara atao voamotro tegna voamotro mirehitry tsara regny, regny izy tegna masaka tsara tsisy lialiany eky avy akeo.